Ɔ̀kùɛ̀yɛ blɛɛ iyilianì màa ba bàni ówó be ni wò bɔ̀sì, óò be ni yila ábu, ówó beni kpàtà alɩ, ówò be ni kpàtà ɔ̀sìgò nì iku ma búá no gúnu plémú òó be nì kpàtà <hesitation> màa ɔmi fínɛ ɖi bubutu ɔkùɛ̀yɛ be zi yìnà ni ɔ̀kɔ̀tɔ̀ beni kòkóò òwù ni ká ni bàni ɔ̀kùɛ̀yɛ, ówò ba kpalí kíni ká ni butubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ. Bùyòvoè àni òmóò sàìlíì nì máágá <hesitation> ígbɔké be yize bubutu ɔkùɛ̀yɛ. Bòo do gu kòkóò, kɔ́fɛ̀wí, bà tébì úni bù tù so, bà tu ìjìjà, bà gbɔ aliwa so né lèe úni bà tú onotebì lɔ so nélèe ígbɔ bu so nélèe úni bà so bɔ̀sì bà li ikpɛ le lɔ úni bɔ̀sì màa bu ɖèé ɖeɖè màa wu nàákɛsòo ikpɛ lèe. Kíni ɛɖí bàáa tu funù úni bà kpalí ni ono. kàɖi bù funù kíni wuléè ówò nì bɔ̀nɛ̀ ba bàni bubo màa ɖí iblibùbo blɛ̀ɛ bubogbà bù tò nyo búwo kínì èlèeè. Kíni ɛɖí bàáa tu ono lɔ li áyiti únà fú ɖɛ́ɛ́ úni bàáa tu bubogbà lɔ yili so nélèe úni bàá ni ɔtí nì zòo bulùnyo bà zó bulùnyo ɖɛ́ɛ́ ìgbè úni ɖèe be tè ú nà zó pegá, ú nà zó pegá ɖɛ́ɛ ú náa nyì ani ukúnè ukú nè lɔ ɛɖí màa ɖí iyilianì blɛ̀ɛ ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ ɛɖí bàáa poà elí ba bàni bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ, blɛ̀ɛ klóò àni blɛ̀ɛ ibli ibliìbo ɔ̀kùɛ̀yɛ.